कुकुराक बारेमा एगुणा मन्सावा कथी गलत बात सोचसाइ कि कुकुराह फोहोरी हलही । कुकुराह रोग सबह बटियोलही हसे मन्साव मा सारदेलही । कुकिराह गहनी कटाह हलही । इहे इहे सबह मन्सावनी हैने डौल लागेवाला बात हलइ नाही ।